Fangisà isa paire: ze- aotra, roy, efatry, egnina, valo, folo, rombin'ny folo, efatra amby folo, egnina amby folo, volo amby folo, rôpolo, rôy amby rôpolo, efatra amby rôpolo, egnina amby rôpolo, valo amby rôpolo, telopolo.